لازم الحكومات الاول تهتم بالنمو الاقتصادي وتطور من البلد و تزود دخلها القومي عشان يبقي عندها القدره انها تهتم بالبيئة حتي البيئه لما تحتاج لفلوس عشان تطور من زرع أشجار من اهتمام بنظافه الشوارع و ألخ يبقي فيه فلوس متوفره و دا هيجي عند طريق تحسين الدخل القومي <noise>